أحسن شي تبدأ يومك بصلاة الفجر وبعدها تقرأ قرآن شوي وبعدها تشرب جهوه عربية وتجلس مع نفسك شوي تفكر في يومك أنا اقولك إبدأ يومك بشي تحبه زي قراءة القرآن قراءة كتاب أو سماع موسيقى هاديه او حتى رياضة خفيفه إذا تبغي تبدأ يومك بنشاط إبدأ بتمارين رياضيه بسيطه وبعدها دش مويه باره إذا تبغي تبدأ يومك بتركيز إبدأ يومك بقراءة هدفك اليومي وبعدها أكتب قائمة بالمهام اللي لازم تسويها